Tongmungno mwthangna bagwi tei poito khlaina bagwi sakni wngwi tongmani samung belai nangkukmani. Abo khoroksani samungrokni bagwi tei abo buini sakao wngmani wngwi tongmanini bagwi kok kiphilmung rwnani kok. Raida tei tongmungchamungni kerongrokno tẃiwi tongmani hai khe wngwi tongmani kaham khe tongmung tongna bagwi chubachu khlaio. Tei sak sakno rwktharwi tongnani tei sak sakno rwktharnani phan rwkha borok khoroksa khoroksano jwngjalrokno swprakna bagwi phan rwkha. Swngmung tei kamiyungni tongmungrogo sak sakni wngwi tongna bagwi uanamasingcha khe wngwi tongmani hukumu tei khoroksa tei khoroksano borom rwmani hukumu swnamnai. Jotono thansa khe samung tangmani bisingtwi dophani borokrokni kaham tongmungno swnamwi mano abo wngkha kwthang tongmung tei swkang thangmungni fundament swnamwi mano.